Imamantataq qhaliraq kashani, kay pachaqa mana unqushanichu hina qhali kashani a, kay llank'aytapis kunan p'unchay tukurqusaqpunichá hina aswan qhali kasaq.

Rimariy runa sutikunamanta: Nuqa, kan waqkuna. Imaniymantaq, nuqa kani qan kanki, pay kan, nuqanchis kanchis qankuna kankichis paykuna kanku, mana kankuchu, nisunmanchá